Ku Tsiberihe lää, no olõnõs muidoki, kas um suvi vai um talv. Suvõl suvõrõivit midägi kuigivõrd üteh, talvõl piät umbõ lämmit talvõrõivit võtma, selle et talvõq ummaq sääl iks peris karmiq.